Chichijan ndojon naduka tukuye, iñatuu ndakechiñua onré kuyeña yuvenró okuyee keñaña yutu unku ndakaro, uu pero viluu jan ndo'o atunada vilujan nikoni choto niyetu, ndekunitu atuni ndikiditu atuu nadatu nduchi avichichijan chinaduye atuye, kanduu yuku bendito nenuña tenduu nenuña tunikua atuu iñatuu naonré enteve iñatu venrá kachiñunatu chi vii hi viluu chi atuu nada viluu, koni katoni viluniauu koni yetuu tuvilua, atuu onre ndekutu hatunenandu viluu chi avi chichi chí valijan tuu chichijan.